இந்த நாடு இஸ்லாமிய விழுமியங்கள் மற்றும் கலாச்சாரங்களின் மையமாக உள்ளது. நாடு இளமையாக உள்ளது, ஆனால் அது ஒரு துடிப்பான வரலாற்றைக் கொண்டுள்ளது. சவூதி அரேபியா அதன் எண்ணெய் இருப்புக்கள், மத ஸ்தலங்களான மக்கா மற்றும் மதீனா, வஹாபிசத்தின் சித்தாந்தம் மற்றும் பலவற்றின் காரணமாக இழுவைப் பெறுகிறது. குவைத், ஈராக், ஓமன், ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் மற்றும் ஜோர்டான் இந்த இஸ்லாமிய நாட்டின் எல்லையாக இருந்தது. சவூதி அரேபியா இல் மன்னர் அப்துல் அசிஸ் அவர்களால் நிறுவப்பட்டது, அவர் ஹெஜாஸ், நஜ்த், கிழக்கு அரேபியாவின் சில பகுதிகள் மற்றும் தென் அரேபியா 1902 ஆம் ஆண்டு கைப்பற்றப்பட்டு, தொடர்ச்சியான வெற்றிகளின் மூலம் ஒரே மாநிலமாக மாறியது.